माझ्या घरण एक स्ट्रेंज लेटर आला आणि माझ्या घरण कोईनात तेच्य बद्दल कायत खबर ना म्हणून पहले मी ता लँसून चेक केला, मगेर मी बघला की कोणी ता धडल ता। इंटरनेट चेर नाव सर्च करून बघला, मगेर ओपन करून भितर लेटर वचला तर ता कोणीतरी चुकान तेचेर अ‍ॅड्रेस रॉंग घटललो। तेच एक ल्हान चुकी कारणन तेच लेटर माझा कडेन पावल, पण मगेर मी ता त्या सेंडर काडे परत धडून दिला।